Dambou banne kanak, banne nro dambak nro férine roudoutouma banne, nro roudoutou diamaliyan banne nro férine, woma biyoni ni <hesitation> mo lome roudoutouma wougou mo foug, roudoutoutou wama mo sitane mo sousa mo balima mola yongoutini migha, mo sousa mo sitane mo tidrini migna roudoutouma mo doutouni mo kasiloréma mo sousa mo siyine mo roudou mo boudena mo siti parce que koussa wama féni, koussouma roumati, koussouma roumati, gnity gnima mo gnata doké siyine né nagha a gnitima. Mo thioroma mola roudoutini mo sigui soun, nire ma same a boughoune mo ala boukalé yané nire sikilo, bari ka diki la roudouni son déri naramini son, koussouma roumati, ma boukalé gnodji fénan koussou, ma régui niki koussou ma déri féni. Ba nro dambane mane roudoutou. nro roudoutou gna nro férine i kokouma witine banne, nro ro nigoma kouléma younou tempo younne ignodiou verdi yéyi né an younné kotou bari banne nro ro dambake, agéti, féke ya yého yé gostou, sisi kane fé diogou banne koko witi, nro nigoma wou dambou younne tempo younne, younne dambou ikoke wo witine, bari banne nro dambayake banne ikokouma witine nro. Yéhoyéyé babiyone foutini rola dioguinan an roudoutini, yéhoyéye fountini nrola diogoni, ikane diogou ikoke witiro banne nro ro nigoma kouléma ibantima lé kotou, ibanti gnode na, isokoma, inabédayma souroumou isalatama, ignodiou verdé yé younné ghounni, kotou ma banne nro ro dambake ikokouma witi nro, nra siti iroudou, roudou, nra contro lé yima rola roudouni ikokoma witine banne. Kadjima dane bélé fé, kadjima ni kouro mo fountou ni, dika thikaro déri mo fountini bélé mo thika mo yongou a touma, korou anto malé, ma boukalé wama wandani, dé wandani wama forandé wama, nimo fountini roumi migna mo yongouni nagha migna, mo fountini kokou soubrima sintane. Sotouma dane nimo tinni, soubouri mo sintane, mo yiksi mo rome bari kadi déri mo tinni moto kouksou kouksou yongou an touma rome ma kotou déri fi yalé néhinan bare akane fé sigue lé mo tinni tinni lé. Sotouma di kadjima bélé fé, kadjima ni mo fountri anto lé younnou korou, ni mo fountrighi soubouri mosa koulé rome. Gnity gnima mola sa yongou an toum, a lébema dongou niguini titane na. Sotou souwouténe, sotouma fénan, kadjima fénan, come banalimalé babiyone kane gnitame néyan mola gofé didine mo kanré té thiké thiké ti diongou an toumbou ghounnou té, mola nikiri titane di moutou sa ninan wo di moutou wo ninan di fé sigui go boukalé bari go fé dika thikeri thiké son djik lé son mo té thiké mo yongou an toumbou ma boukalé dé gnity dé fénan fé férine moutou ma noung. Foune moutou foune ni ma nigo roume rime foni mola diongouni mokane kognini an koure.